Sj epj dj ekyekyer wo mpabowa a, ma otwar dj eyj nye dj, ebchwj dj ahoma a cda mu no ewura ewura ntokura wcdze atoto mpobowa no ho nyinara mu yie. Cno ekyir no, ibedzi kan abc pcw kor na ewia a, abc no ntokura wc nyimfa na abc no ntokura wc bankum. Djm na wckyekyer mpabowa ma no mu yj dzen a cnnkefir wo nan ase atc anaa so cnnkesansan.